ଚପ୍ସ୍ଟିକ ରଲାଭ ଭାତା, ନୂଡଲ୍ସ ଏବଂ ଛୋଟା ଖଂଡ ଖାଡିଯା ଖାଈବାରେ ସହଜା। ଚୀକେନ ଦ୍ଵାରା ଚିମ୍ଟୀ ଧରିବାରେ ଅଚ୍ଯଂଟ ଉପଜୁପ୍ତା। ଖାଡିଯା ନିଯଟ୍ରାଉନରେ ଅଧିକା ସହଜା। ଫୋକ୍ସ ଏବଂ ଛୂରୀ ରଲାଭ ମାନ୍ସ ଖଂଡ ସାକ ସବ ପଜୀ ଏବଂ ଘନ ଖାଡିଯା ଖାଈବା ପାଈ ଅଧିକା ଉପଜୁପ୍ତା। ଖାଡିଯା କାଟିବା ଫିରିବା ଏବଂ ଅକ୍ରୂତୀ ଦେଈବା ପାଈ ଉପଜୁପ୍ତା।